Jura kaisa trouser ba shoot no staree rina hinkhe belai naikolwui staree ma rinai ongya jhe shoot thepjagwui tei chaya fano ongui mano. Staree no jaikhe naidi tei ree no naiui hoki bai kutung khaidi tei aste aste khai tui kisa kisa sarsaui staree rwudi. Shoot no bo kaham khai thebui bodi ongya khe ree thepjagwui dari achugwui thangnai. Shoot ni jeb rok tei kuna kuni rok jai khe staree rwudi. Staree rwbaikhe shoot no khachiui tonidi.